حاجه ظريفه كيبدا طفل صغير تعرفو و لا متعرفيهش هيكا يعنقك معارصبب زادا، كي حاجه باهيا معناها تعجبني، و إلا مفماش حاجه، مافما حتى حاجه أخرى، هاكا ظريفه شفتها، نتصور حاجه باهيا حاجه باهيا كتبسيمه و عرزباب زادا عبد متعرفيهش.